Ta'ayiɗe awaɗa flawa maa, arannii tefu alkama sai leera yuura, toh yuuri sosai sai nama ɗegga ha la'etirde koh unordu sai sheɗa sai kauta.